Se la fermentasiun al e giüsta a ie diverse coze ch'a s'pölu fese: la früta, la verdüra, 'na coza ënvece ch'a fermenta, ch'a diventa 'na coza, 'na bevanda ch'a pias a tanti al e ël vin, parte da l'üa, la spremuta, i süchèr a diventu alcol e cuindi però ëntà pa ezageré pöi a beivilu